बाहरी देश मा अकेले यात्रा करत समय सुरक्षित रहन के विलायत सरे तरीका होत हेंगे। जैसे कि स्थानिए कानूनन और संस्क्रति को सम्मान करना पडत हेगो। प्रत्येक देहस के अपने कानून असामाजिक रिवाज होत हेंगे। जिनको पालन करना भी भोत जरूरी होत हेगो। अपनी यात्रा के गंतव्य के स्थानिए इमरजेंसी नंबर की जानकारी रखें। जैसे कि पुलिस एम्बुलेंस और दूतावास की। अंजान स्थानन ते अकेले जानन ते बचे। और रात मा अकेले यात्रा करन ते जरूर बचे। और हमेशा अपनी गतिविधियन की जानकारी अपने किसी विश्वासनीय व्यक्ति को देदे। उके बाद अपने पासपोर्ट वीजा और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़न का भोतायी सुरक्षित तरीके से रखें। और अपने पास रखें जिके बारे में सिर्फ तुमको पतो होए और कोई को पतो ना चले।